Vasiꞌa nédu naédini ñú ne kolornee dɨvɨ ne kuéꞌevi ne kuívi ne kuitání vi ne túvi ne kuíꞌvin ne kuāvin tí ngaíin ts ánine kueꞌe túún vin ne kuñávi ne kuꞌdɨɨ kueꞌekuiaakaꞌan ñadɨvɨñaa tūún javi ɨn ndaꞌxin tsíingaídīní chuvi xi nīꞌa ineīnɨvɨ ne itaka na ñu itún já vi dóo ñutun ján vii dɨɨ kāna kaꞌan ñá davaꞌvi tsí ngaíxini ñu.